Sagnatria ndraiky zaho, mahavita tafanipy ranon-kafe amin'olo karaha zengy, vôlagna ataoko malôha, magnatony ôlo igny fa tsy milefa izy, de za avake, miala tsiny araka ze vitako, tegna miala tsiny e, miala fondro, de aveo koa magnotany ino afaka ataoko azy, mbô hagnala leha siran'azy, afaka hividianako kafé izy na vidiagnana vidiagnako lamba izy, agnoloany lamban'azy le naloton'ny kafe igny, na- na afaka ientiko docteur izy ôhatra hoe nay le aignin'azy voan'ny kafe igny de afaka entiko docteur izy, zay raha tokony ataoko zegny anotaniako azy, afaka hanampiako azy.